साल भरका बारा मेना आवज। बारा मेना को साल होगी पहलो साल को पहलो मेनो जनवरी। दूसरो मेनो फरवरी, तीसरो मार्च, चोथो अपरेल को मेनो आवज। पाच्वो मयी, छटो जून, और साथो जुलाई, आठो मेनो अगस्त को आवज। और नवो मेनो सितंबर, और दस्वो मेनो अक्टुंबर, और ग्यारवो नवंबर, बारवो मेनो दिसंबर को आवज असो करीन साल भरका, बारा मेना ये होज।